gott kvöld menningin heilsar ykkur frá ísköldum miðbæ Reykjavíkur þar sem vetrarhátíð var sett rétt í þessu og það eru hátt í þrjú hundruð viðburðir um allt höfuðborgarsvæðið

sem skemmta borgarbúum fram á sunnudaginn næsta við skulum sjá þetta allt saman gerast

saman kominn mikill fjöldi hér á Skólavörðuholtinu til þess að fylgjast með þessu opnunarverki hátíðarinnar sem nefnist

eftir nýsjálenska listahópinn Nocturnal og ég er með einn af höfundum verksins hinn nýsjálenska

ánægður með að vera kominn til Íslands

sagði frá því að þetta verk er unnið í samstarfi hátíðina list í ljósi á Seyðisfirði og hann flutti hana hingað frá

Nýja Sjálandi

hann var aðeins að útskýra fyrir mér tæknihliðina á þessu öllu saman þau eru með fjóra ljóskastara sem saman búa til þessa heildstæðu mynd sem birtist okkur hér aftan og varpar ljósi og mynstri

hann er ánægður með þessi litlu viðbrögð sem við erum búin að fá eða stuttu það er að segja hann talar um hvernig allir draga fram símana til að skrásetja það sem hér á sér stað til Seyðisfjarðar að þessu loknu og taka þátt í listahátíðinni list í ljósi þar sem hann er með annað verk

sem hann mun hanna sérstaklega fyrir þann stað en við ætlum að ræða við fleiri listamenn sem eiga verk á hátíðinni það eru Dodda Maggý og Atli Bollason gleðilega vetrarhátíð

ykkur þetta fara af stað bara mjög vel virkilega gaman að þessu svolítið kalt það er fjöldi listamanna sem tekur þátt og eins og ég nefndi hérna áðan hátt í þrjú hundruð verk þið eigið nokkur þeirra meira að segja eða fleiri en tvö geturðu sagt okkur frá þínu verki Dodda

sem er á Ráðhúsi Reykjavíkur það er tónlistar og vídeóverk sem ég gerði í haust þar sem ég var að vinna í verkefni sem og ég var að taka viðtöl við sagnfræðinga mannfræðinga fékk aðgang að skjalasöfnum og ég var að rannsaka menningararf Íslands og síðan Hull og Grimsby í Englandi það eru svolítið sterk tengsl á milli þessara staða

beint áhuga á þorskastríðinu ég hafði meiri áhuga á svona goðsögnum og hjátrú og tengsl fólksins við hafið Atli þú ert eitthvað að sýsla með ljós eins og mörg

af verkum hátíðarinnar þetta er svona til þess gert kannski að lýsa

upp skammdegið hvert er þitt verk á hátíðinni sko

við erum búin að taka svolítið yfir ljósahjúpinn á Hörpu nokkrir listamenn já og meira segja fleiri en nokkrir þetta eru hátt í sextíu listamenn sem eru með ljósaverk sem eru núna næstu fjóra daga er ný dagskrá á hverju kvöldi þannig að á hálftíma fresti þá kemur eitthvað

búin að parkera strætisvagni svona hundrað metrum fyrir framan Hörpuna og þar í raun er hægt að ja mörg verkanna eru gagnvirk eiga eitthvað svona samtal við húsið og hvort sem það

fá það til að einhver skilaboð fyrir þig eða nota það sem trommuheila spila leiki kalla fram ólíka liti form og hljóð og þar fram eftir götunum Dodda sjálf eitthvað njóta hátíðarinnar munir til dæmis dýfa þér ofan í einhverja af sundlaugunum sko ég er

Kjarvalsstöðum sem er tengt þessu verkefni og svo er ég að fara að vera með listasmiðju í Gerðarsafni annað kvöld þannig að ég er svona

að taka þátt ég verð svolítið bara í alls konar viðburðum ég reyni líka að tékka á það er nefnilega frítt

öll söfn og í allar sundlaugar á morgun Atli ég er

forvitin um það hvernig þú ætlar að berjast sjálfur við

hann bítur smávegis

ætlar þú í sund eða hvernig

ég ætla að gera það ég ætla að vera í upphituðum strætisvagni ég held að það verði málið sko en jú ég væri til í að dýfa mér

svolítið mikið af útlendingum sem koma

þarf maður ekki að sýna þeim hvað við eigum gott hérna með laugarnar í Reykjavík hér er einhver hasar að eiga sér stað fyrir aftan okkur hefurðu hugmynd um hvað er hér á seyði Atli Bollason heyrðu ég veit ekki mikið ég heyrði því

víkingar ætluðu niður í Listasafn Íslands held ég alveg örugglega þetta eru getur það verið ég held það og það er hérna skilst mér einhver sýning þeim tengd sem þeir ætla að fara kíkja á núna sjálfir þeir vekja mikla athygli og ég sé að fólk er byrjað að streyma niður Skólavörðustíginn ég ætla ekki að tefja ykkur lengur það var forvitnilegt að fræðast um ykkar verk ég segi bara gleðilega hátíð enn og aftur og gangi ykkur vel takk sömuleiðis þá þakkar menningin fyrir sig í kvöld hún er hafin vetrarhátíð og við hvetjum áhorfendur til þess að taka

virkan þátt í þessu öllu saman dagskrána má finna á vetrarhatid punktur is en menningin þakkar fyrir sig í kvöld verið þið sæl